Manahakan'izao moa ñy fandehany ñy sakafo vientinamien: <shushes> Rozy aoo, ñ mampiisongady androzy e ñy fihinana legimy, noho ñy hena, ñy fia noho ñy raha mitiry, ñy fahaizandrozy mampifangaro ñy hañitsy samby karazany, <shushes> rozy ao tea mihina lasopy, manahakan'izay ñy henan'aomby noho ñy henan'akoho, mihina bamy zao rozy, vita aminy sakay vetinamien io, misy akoho na henan'aomby na fia, manahakan'izay ñy fihinanandrozy bisaa, hena.